Ma sempre de piccioccheddu? In ge. In generalli e tottu. De piccioccheddu su mestieri meu fudi su commerccianti. Babbu fadia su commerccianti e andau a bendi cu issu de s'etadi de. Deghi annu, doighi, trighi annusu. Andau a ie si fadeusu i festasa, bendiu gioccattulusu, bendiu pagu de tottu. Tempu de nosu, pagu tempu de andai in giru teneu poitta babbu mi pottada in giru a bendi, issu. Fattu sa scolla, fatta sa terza media e poi, seu andau sempri a tribballa. Chi cherisi ischi, non d'eu cumprendiu tottu su chi deppu nai. Attra cosa pura deppu nai?